Kwatite aina iviri jamakuta kwatite korie, kwatite alizeti. Lakini korie siyanyikaa sana tuku lakini alizeti yanyukaa sana, na alizeti kwatite yangi yanyukaa sana kwahiyo kwatite tofauti maratatu jii, alizeti na korie.